Pun rapu ku'uei se kua manantsjau pus kiajai kaung jai tajum baei pus kua lataung y kujupu laeiñ pun <hesitation> mataung rapu y kua latajau kon mamu kutu kupu pu laei kua latsjau re kichjiñ a punje rapu baei pu rapu lanu kua kua latau lades xiki lan'e kujupu kua kiajai se lamujup lapai pus rapu bi'ia lai lan'e lai lata mi'ia kujupu rapu laei laei latsjau mi'ia rapu laei lamujup nguljus mi'ia kon mamu kutu kua laei latajau pus kauk tajum laju napu ndatajau ku'uei lanu'u kupu pu tu'uei par ke tutsjau rapu kichjiñ kauk y kupu pu bakja rapu.